Golle am gadane fof ko jannginde ɗemngal Angele. Mbeɗe yiɗi ɗum no feewi ngati ko huunde nde janngu mi haa mbaawmi. Mbeɗe anndi kadi so goɗɗo yiɗi janngude ɗum ina waawi. Ɗum noon mbeɗa welto no feewi e wallude ɓeeɗoon yiɗɓe waawde haalde ngalɗo ɗemngal ngal aduna fof haalata.